Erinalyaye namabiriwunza naryo nobuthuku bunene, singarikyengyinga ahabwa, ahabwa busana aba- abandu banene balyasi kandi bamabiribeghera, ahabwa buthuku bunene so ngama ngamarikyusya erikilheka ibabya bakambulhaku kundi bwa bakabulha nganigyendi bakathasyambana, bakalhebya ngabiri, ngabiri kyusya erina lyayi erindi ngabirithuka erina erihyaka